والله نفضل نكون عندي القدرة على الطيران، الطيران يعني حرية كاملة، تقدر تروح وين ما تحب، تشوف أماكن جديدة، وتستمتع بالجمال اللي في الدنيا من فوق، الإختفاء ممكن يكون مفيد في بعض الأحيان، لكن الطيران يعطيك شعور من المغامرة، والإكتشاف، يعنى نقدر نعيش حياة مليئة بالتجارب الحلوة، والمثيرة.